A van dë moda ades dë bistëcche, a i ciamu bistëcche, ma a sun pa dë bistëcche, al e derivati vegetai: soia, avena <hesitation> e cuindi a fan dë piat particular, ma a sun anche bun, mi a i co mangiaie tante volte, ma a sun pa dë carn